Omwaduka yawu ngakasyakughulhaku inganza e level yolhukyimba lwayi olhunyihikire ingindikubulya wunawithe mwelevel yayi eyangambika wukayiwulaya singahi then nayu inambwira athi bwanu ngayiwulaya mithwalu ithanu neryu emithwalhu ithanu eyu siwanganyithwiraku? Amakuthwiraku athi bwanu namakuthwiraku muthwalu wunyimbe mithwalu ini neryu iwathwalayu <hesitation>